אִיָּא מֻכְנָה וְלָקִין הַפְּן עַנְדוּ דּוּר קְבִיר פִי הַתוּעִיַה וְהַגּ'מָאל, מְרַאת יְקְדַּר יְקוּן עַנְדוֹ אִתְתִ'יר סְלְבִּי, מִתְלָא אִלָּא קָאן יְשַּׁגְ'ע עַל הָעֻנְף הַקִּרַאה, וְלָא כִּיַּקְדֵּם אַפְכָּאר הֻדָּמָה בִּטְרִיקָה מֻעְרָפָה, הַפְּן כִּיַּקְדַּר יוֹקוּן קְוִיּ וּבְזַבַּא פִי הַתְּאַתִיר עַל הַנָּאס, וּלְהָדָּא חַאס יְקוּן וַחְד לְעוּי קְבִיר בְּלְרִסָאלָה לִי כִּיּוֹסַלְהָּהּ, בַּשּׁ מִיִּסְתַעְמַלְהּ בַּשּׁ מִיִּסְתַעְמַלְש פִי חַאגָּה סְלְבִּיָּה.